Kuae ñee oipota jei jupi yaikotavae mbaetita yande yande puere kia yamambeko, mbaetita kiape mbae yae, yandeapu, ñanemiarita jupi reve, yayapota mbae ikavivae jupi reve kua oipota kua ñerai jei yandeve